زمريان وحشي ژوي دي، خو اسونه کورني دي. زمريان غوښه خوړونکي دي، اسونه بیا واښه خوري. د زمري غاړه لوی وېښته لري، خو د آس وېښته واړه دي. زمري د ښکار لپاره تېز او پیاوړي وي. اس د خدمت، سورلۍ او بار وړلو لپاره تربیه کېږي.